اختلط مع الناس اغشع ثقافتم واتاكد من محبتم اللي ، وبعدين ادخل بفعاليات مثل فعاليات رياضيي أو فنيي واحكي مع اصدقائي بالشغل أو بالمدرسي ، اغوح على نادي رياضي حتى يزيد اختلاطي مع الناس واكون علاقات اجتماعيي.